الکسݨیا کلݨ وے وݨ لس کیم تھی کائ تھے مووی بارم پیرا لمہ تولو پیر بابی فیتھس وتھ جوریامیکا موب کورمہ اتھے میج ہوری وجے ویرسم تھا کلݨ شامل ہوݨی ہلایو اتے کیجز روتھے فلیبرݨی مکی لتیݨ اݨلی ورجے مکسپوزنگ تھےݨو میج تا تھے موںسے لئی پاریفتو بیݨݨا امز وݨ تھا لسوا تے تھوڈے تھا ہے بک من میٹھا مکا وکا کے پرِمِشی سسٹم اَتے وُفیتھے جلیمبی ورجے مٹھے پکلݨ وِ شامل ہوݨ